báa kɛ niɛ, niɛ nu wae aníi aníi maãkɛ lɔ laŋ wa kɛ hãali <noise> abea báa la, bɛimaã niɛ, mɔ munuĩ na kɛ niɛ nuã ninyɛ lɛi mu nii bhí nu nu anuĩ ti suɔ anu jaa, nii mɔbamde amu mɔ lɔndɔ kpeŋ, amu anu kpɛɛ anu bɛ taa nu lɔɔ mɔ bhí a komu fɔe lɔɔ anuĩ a wa ma. Anda tae anda lɔŋ feŋ lɔŋnde anuã jɛɛ taiɛ a kee anu ja kuɔ ai sɔ lɔɔ anu jaa ayaa fɔa anu ye womu táa, womu táa, amu anuĩ taa. Báa lɔ mu pɛɛ aa ko leŋ kpɛlɛ, kɛ kɛndɛ feɛ mandee kɛnu wae kiimu taɔ ɔ ɔ báawaa bɛ, báawaa a maãkɛe mu, yaa kɛe kaŋ i lɔ ai ti nu, ai tina kaŋ bhí wa, ya nu lakae a tae ai guu lɔ ai jɛɛ, a tae sanjáa lɔ ai jɛɛ lɔɔ a ja kuɔ, jɛemaã a kee i be anu fɛkpae na, anu wanga i na lɔɔ anui̍ loŋ amu anuĩ sa, báa lɔ mu pɛɛ wati kuŋmbá a bee alɔ laŋ kɛ báa nu kpɛɛ maã, kɛ niɛ wae ai maãkɛ lɔ laŋ wa kɛ kɛ báawaa i ya nu kɔ lɔŋ feŋ kaŋ mu anu bee bɔ nu anuĩ to nu wa.